स्जेबुद् हन्गस् क्रेस एक्ले अमर् किप जिख्निअ अन्सुलर् मन्हो तल्लि, स्जेबुदर गोरो। जनैक् होरोक् ते अकोपत्, दतक् पोग्रम् कोरे बोग ग्रेस्शे। ग् इसत, जिते खन्मन् पपो। हे खन्मन् तल्ल् अकोल् तेबोरे न होइ। जिख्निअ अन्सुलर् मन्हो, जिख्निअ कलशे, हे बुन्द् मन्हो, र्हो खन्मन् तु अघ्वोरे। कम्रन्, गोरो कुर्यो वरे जै, अममन् सोन्हल मन्हो जहने एनु क कम ग्रेस्शे। एनु क अघ्वरि से एनतो पल् पेपोफुमस् कोरेशे। फल् लगिसि, फल् गैकैशे, ते, फल् भेबोरे कोरेशे।